Për büté ën ordin ün armari, specialment di vestì, ëntà dividi le coze, per ezempi tüte da 'na part, ënt ün casiot büte le müdande, le cause, le canotiere, da l'auta ti büte tüte le maie invernai, da l'auta le maiëtte estive, pöi ti pöle pendi le camize o ti pöle pendi co le giache e da l'auta part ti büte le braie bin pendüe